Ng'ata ng'ombe, ng'ombe, mburi, mndu achi haathwa ng'ombe, ng'ombe mdu echiinika mara nyiachiikama maripha, atau- atakodo kuveverie endavo ukamcha ukafika hawihi na kenyi kwaichwa kuilagha yafua kabitha kojo <noise> yakuilagha demanya kundecho. Naaa- kole yuwe thiu kuchiikama ukaingia- ukaingia igheikama yavokawa mateke. Na wakati ung- wakati lungi kuwe ni mama niwachika mapapa kurechikaa kimetha ng'ombe yaina kwava nikwathava maripha uondue irinda liya ya mama lichachiraa thana ikama ulirae unaghende kama ichwe mbungo iyeya ya achiikama. Therekwiyo wakati lungina maripha ughure iichithananga ichi ughachikama iichi.